أقله أهم شئ يقرأ كثير لأن القرايه توسع مداركك و تعلمك أساليب چديده و برظه يكتب بشكل مستمر حتى لو كانت محاولات بسيطه وياخذ وقت يراچع كتابته و يحاول يعدل عليها ولا يستحي يعرظ كتاباته على الناس عندهم خبره ياخذ منها ملاحظات و يتعلم منها و مع الوقت و الممارسه بيتطور أسلوبه.